Ooo <hesitation> sɛ wopɛ sɛ wototo nnuane bi ne ɔnhye a, ɔyɛ ketewa bi. Yɛ nyinaa yɛnim sɛ yɛwɔ nnuane bi a wototo a ɔyɛ yie bi te sɛ bɔɔdeɛ, bankye ne bayerɛ ne nyinaa yɛtoto ma ne yɛ yie. Ɔtɔ da so mpo a, yɛtoto nnam na nnam no a yɛɛtoto no, yɛde gya ne ɔɔyɛ nti wo nnipa no a wɔɔtoto no, wo ne ɔwɔ sɛ wohu wo nnam no kɛseɛ anaa bibi no a wɔɔbɛtoto no ne kɛseɛ ansa woaahu gya a wode bɛtoto ne afei so ɔwɔ sɛ woma w’ani kɔ ho firi sɛ bi wɔ hɔ a, ɔɔtoto adeɛ a noadi sɛ asɔ gya ne ɔde ade korɔ no agu gya so waayi n’ani koraa te ne baabi ɔɔyɛ deɛ ɔpɛ. Woyɛ ne saa, ɔbɛhye ama w’anim agu ase nti no ɔwɔ sɛ wotena hoo. Wosɔ gya no a, ɔwɔ sɛ wohwɛ bibi ne kɛseɛ ne gya a ɔbɛtim abene no. Bi koraa wɔ hɔ a, ɔsi so a ɔɔtoto no, wobɛhu sɛ gya no ano ɔɔyɛ dene ne nyinaa ɔwɔ sɛ woyi nsrama ne bi firim ne afei woma ne ba fam ne woyɛ ne bɔkɔbɔkɔ nyɛ saa ne wokɔsɔ gya buroburo biaa sɛ wode ɔɔtoto bibi a, ne nyinaa bɛhye.